nakini kado masem cara dulu bayan um inu inu diak da beli dalem dageng um tepalai ida pakai kad debit pekina pe um bayan diak kidi pakai online banking. lepa menjap na dulu pakai liap sin.

ketenak dalem buaya me yak ake suka um ta’an pemung ja’ie um belian pemung ja’ie ngan leleng sagak leleng

kala anak anak dalem lepo me kado la’a main handphone um pekina pa main bola sepak main badminton

pula atau bungak yak ake ta’an minggu ini um bungak bileng di na pekina pe tasap kuak tung tegen ngan tasap terung yak ngula te na’ang amin.

anak-anak dumit bo' da keluk peresa' tiga ida sam um kuak-kuak pekalai ka amin pekalai inu ya' ida lepa pekalai cun sekula apan ida sukat sedia' um da dalem peresa' sekula da.

penyelum kek ake suka um belian ake suka ca saga' um tapi ake paling suka belian.

Sekula sekula ka lepo mek tiga ta layan lamin ina um sekula pihak sekula memang demun jaga' lelan kawasan ngan lamin sekula da.

Dalem negara mik kaduk te klinik klinik ka' lepo mik senang jumpa duktun. Nakini dulu kaduk pe ti temu janji me duktun.

pengelo ke teknologi sukat ti me ake ake arep ake sukat kerja ti kerja ke um be kak opis ake sukat kerja cin kembi kembi ukok um sukun teknologi na muat kak kawasan yak ake tai na

tukang belian ia' ake um pengelo ke um Hetty Koes Endang

Dalem kimet selem ke ake kelo tai masat ka Pulau Bali.

Dalem pengelepo me um pelinta kado tulong rakyat da- dari segi kemudahan infrastruktur ngan sekula sedia sekula ngan sedia ukok dulu tai beli barang um supermarket ngan janen ia’ tiga me kelunan kado

dalem lepo me dageng yak tiga ale ina juan tasap. tasap kuak atuk yap tasap buak buahan um tasap sayur sayuran. um tasap kuak ina memang laku dulu kelo kuman dulu kelo pita.

artis sepanjang zaman yak ake kelo yak ake peketo ngening cin cin na’a um mendiang Tan Sri P. Ramlee

seni yak pengelo ke um sagak tradisional ngan belian tradisional.

Nakini ake peketo pakai um aplikasi WhatsApp keto pe na’at um komputer na’at internet um Youtube um pakai komputer ke um pakai laptop.

biasa ya ilu akan ti selamat uman selamat ngan yak menang undi dalem lepo me

Dalem lepo' negara mik, un pe palai ukuk um lepo lepo ya' be melai un luten ka amin da. Lebih-lebih lagi ya' ya' diam ka lepau, lepau ngan diam ka tanak kebun da.

be'un kado kimet ke pasen tuk nyatong ban ake tengen bek menjam nyatong

tepalai ake kelo te madung ke amin be sara kelo pa ilu madung ka amin bo ke kelo um na'at pula jagak pula ka a- ka awang amin memang ake sukat ka awang umak ban edi lu nyana ku'un ne

ake ngelanak atau pa pempet ke ngan kuman um selamat ngan mengin sengganak diak ca ngan tuyang tuyang tai kak kuman selamat na

nakini dalem negara me be dulu ale tai na’at wayang uban nakini dulu sakat na’at wayang pakai talipon tuak

Ake bek mejam metit alat music ake mejam sagak tua'.

kado masem te pekalai maong sin dalem panak me un palai maong siling ka dalem tabung un tepalai maong sin dalem bank

program talidio yak malai ngening um light and easy ngan Traxx FM

Na kini dulu kaduk pakai telifon um dalem urusan um beli barang bayan barang beun pakai li'ap sin laah.

Selamat yak atek dalem pengelo ke um tau bio Krismas.

nakini un pa dulu latak yak pakai teknologi dalem u- um gayak u- udip da. ban ina tuak cara ilu pisiu ngan dulu ca um na’at na’at serita um semasa dalem um lepo ini.

adet bi'uk ya' amik panak un ngedalem um kuman selamat um pempet tau pempet um we' mik.

Penguman ia’ be’un tiga tapi sukat pa ilu kuman tepalai um penguman ia’ matak ia’ dulu nak usen lu nak kanen kidi ia’ ia’ dulu bada um kasem um penguman ia’ be ale tiga tapi um kelo dulu kuman ne.

dalem lepo me da diak kelunan latak ida memang um hormat kak dulu diak demanai ida kado pekalai kumbin pakai teknologi cen dulu demanai

nakini awang um be ale tiga kak lepo me ni ban peketo ujan cuaca be’un ale tiga.

cen ake i'ut ake kelo jadi misi <noise> um jaga dulu sakit

Pengelo selem ke kuma anak anak ke apan ida menjam sekula menjam um sekula pabe ida berjaya dalem pengudip da.

Diak kidi yak ake patut ti apan udip ke peketo muat magat um kuman penguman diak tiga be ale melau jagak um jagak luro sukup luro lepa ina um pisiu ngan dulu apan ilu be ale stress ngan kerja.

cen madang yak ake peketo ta’an kak tanak me ngadan ia’ wang buleng

hobi yak ake kelo ti um ti kueh. ti kueh ti biskut ti kek di na apan ake sukat juan ti bisnes ke ca tau o

langit silem layan uban silau mata tau um pantul ka um silau mata tau pantul ka bumi. ina lah uban layan ia' silem

Dulu kelunan kadu tolong biak sutok udip ina nak ukuk da diam um sapai me da penginah pa penguman ya belajak da singget tau.

gelam yak ake kelo pakai um kuak um berunsurkan batik